شف يا صديقي تنظيم الوقت <hesitation> حيخلي عندك مساحة انه تسوي كل شي انت تبغى تسويه <hesitation> لما تنظم وقتك ، وكمان عشان تقرأ <hesitation> ممكن انه تخلي لها اوقات معينة بكميات قليلة، مثلا مع كل فرض صلاة او مع <hesitation> استيقاظك من النوم وقبل ما تنام، تقرأ حتى اذا صفحتين.